Oma nme de me nme bila obu toba nuno like ada m owah itolu thwn nmebele nmeze ahia zu ajushu ni-ele enyim mabia mba bia beh soro Ada-m mu oʊu so-a nonu ishikwasi the aruh meh shikwalila the arusi then meh thia la Igununwu iyi-ne- eri nu arusi kam nno wumasi nmaya nzu nmaya nmanu nu bah ri orh ma mara eri because Adam m kam obu noh otu kpuru nwo yeriya nlike-ma ovu noh soh nonu orhame mah like- kiri nah ovu noh soh noh nu homa meji oʊu na di oʊu noh soh okani ndi-enyi wah bia nu bia bia beh-elekirir elo enyi bia lekiriri oou ntumasi bah ovu nah so bah na ovu noh soh eleruka ever ah orlu nri ne che noh chi Aki- ka iyi nu owah ki. uke nme mena ke meti nza meme ke agida ohoham oha ne jiga ma hikere eme omogweru ma si arshie shikwa si me monsi eley eyi ruma ta kiri ibea babia mesi aziri nu oro ha he ri nowo ney te masi eri me mete ouu qazirosom because gbia nha meti nye we gwur Rimu ato ovu na zi natam ke zi ham kweham abia seha owa berere